Guira reta oimeko oikatu yae oyapo jaitirava, kua reta ñanemiari yave ayumire, oime iru guira täta oikatu oyapo jaitira ipuere vaera jokope guira jeimbiura, oñovatu jeimbiura, oyekuaku vaera, imembi ombokuakua vaera jokua japipepe, oimeko täta oikatu oyapo jora guira retava